Khunjilanga khushipindi shia linyonyi linyonyi kakhaba keenya khurera nomba keenya khutsiaka khualla abana linyonyi litsitsanga nelihenga omusala kulitsia okhulombamo shitsu shialio, litsokhukagua lihange lihange lihange ni kali kabili namna hiyo baas liakhaenga liakhanyola eshitsu nomba inzu yayo inyala khuikhalyo bulahi limala litsia lichiaka okhuchenda mmikunda likhalaka obunyasi nende emisi chie misala mititi neltsa liking lichiaka shina okhulomba inzu yalyo, okhulomba inzu yalyo namna hiyo na inzu yalyo linyonyi likambanga inzu yalio lilukhanga no munwa shililombesaa bilenje tawe, lulombanganga no munwa lilombaa no munwa likunja bulahi bwana likunja bulahi kachingaa kabili litaywa nende litswi, nkosi kaombokhanja iznu yako lakini inzu lwa litukhanga liakhavwa na sasa litswi lilireraa amabuyu, litaywa nalio libaho khulwa obulindi nibwo bulamu bwa amanyonyi ka mmutsuru kamanyanga kamenyaa kario mbaka lwa kaalula. Kokhaalula kario, kakhaalula kalitse abana abana balia bakhatokha nabapurukha nebatsia khandi nelihenji khandi ahundi mukhumanya khurio khandi shilimala likalukha musitwi itsio ta limala litsia lilomba shitswi shindig aundi. Na amanyonyi kaalulwa kabili amanyonyi ka kakonwe na amekho nomba no busuku tawe amanyonyi kaalulwa kabili kalulwanga litswi nende litaywa. Sasa shinga kaalulwa ndio kabili khandi nindio katsirira nende olwibulwo lwako, elindi shilikhabaa elindi ta shinga kaalulwa tsa nende mama wabwe mulala khandi nindio kosi katsiriraa tsa papa nende mama.